اسهل طريقة الواحد يتعرف على ناس جدد هو اذا هو كان في جامعة، ها- هاذي- هاذي سهلة. يعني عندهم واجد فعاليات عشان تتعرف على ناس جدد. وإذا انته في شغل اللي وياك في الشغل يطلعونك ويراوونك أماكن. واذا هذالين الشيين صعبين ويش تسوي؟ تروح أ- نادي حق هوايات- هواياتك اللي تحبها وتتعرف على ناس يحبون نفس- مثل الأشياء.